Hamna tar. Teka wengu ku tra latu ni puta hamna tar komas hatsitsi enga tana katun. Hatsihatsi rke lanokun ma tra katun tekui yo ga. Latu ni puta rke. katun tekui yo ga bte hake nu ga tra latu ni puta rke a tu hatsitsi. Te hatsitsi e mualu a tana katun, a tana katun e hatsitsi senulu. Noni has temas hatate malu a katun. a latu. a katun na kukuei niaku rke. A markto te hatsitsi mera tana katun. Lemas hatsitsi enma tsonpan, hatsitsi nma katun te tsine malu a mu yomi. a mta yomi. a katun te ranga homina, a katun a mta pertu, hatsitsi e mas ka nasne. Mas hatsitsi enum a mamana marken katun te kana tra latu ni puta rke. Nalu a kwei a terko hatsitsi na takun. Tanaka. ale mas hatots enma katun temar longlonglo meru ranga. longlonglo meru ranga e la noku smi mansa tra katun te kui hobti yo ga. te ranga na katun, age mas longlo nga. Noni u longlonglo e la gnom mena hatsitsi. A tol a ka rke e ka hobot na. E join e ka hobto ri. tukui e yantuein hatakui hobotna ni nge. Noni a ka. Teka gaga tra latu ni puta. longlu ranga. hatsitsi. Noni has a markto te ngil engu ku, katsin hatotsi negen tra han. Hatsitsi mera katun. te ranga si wona katun. traha te ranga wona katun pan i hena han. a chief i hna han. a tson mamam traha te ranga na tson mamam tapla poata a rebna u hitots mne longlo ri. Mne longlo meri e tsi hamanse ri a rori e katun hamansa ri. tsinera aku yati ngi. aku la hakpama tru hatati. lu a katun ni han lu mne yati enum ta ka. le ka kun sinmi han. Emoa mar hakhakats rke mne nigna. U ranga tre murkohiongo tru romans e tsina na rke,"age mas hakobi enga toa gaga baga te la gma bte longle nga rebna ti hatsitsing ri tra man han."traha e la noku ma tre murkohiongo tre tsunono." Noni e tsini rke. age mas hakobi senga togaga tra rebna na te hatapa hena han. rori a rebna pan. I haka hakpa ri tra gu tul katun i hena han, noni a tol aka te katsin hate ga ku a rebna. hatsitsi. longlonglo ranga. nona tol aka na tana hamna te katsin ranga. hate gakua katun. Ale mas. a katun e mas lue ne murkohiongo tra ni totoa tanen. Ni totoa tanen, traha ani sasala tra latu ni puta rke e kpa nu. Ni sasala tra latu ni puta rke ekpa nu. Le yantuein sasala num balte wanum balte kte nmu mamanu ken. labin enma kawu bte luenm tana kawu. ni sasala ni han ekpa nu. Kba ni sasala te haline morkohiongo. mne yantuein kapna kani mamur mamur intoa noni <hesitation> hamna. Katun e mas luene murkiongo tra ni totoa tanen ba nonte kagno menen traha i mamur. Murkohiongo ku a toa te hamna malu. hamna ki te hhamna malu te hamna malu lena kagno memue murkiongo. Te mne hamna malu. alue leliou mu tra latu ni puta rek